A ya chi’ a ka kasa´a practicar yee ku este o deporte basquetbol yukani chi, futbol kajata´ana ño tu compu, tu lugar tu nii kii kuu siki xee futbol ee, uu ni maa deporte kuu kasor o practicar in inka yaja o tu, suu kaa saa joolayorte volibol te atletismo ee kasi uu, uni yukani kasa´a practicar nayio kutu xee ya´a.